ا <noise> <hesitation> منلقاش تيليفون تاعي حوالي خطرا خطرتين في النهار، أساعاتش ساعات من تلقى ل تعود تلبس في قشك و كترى عليه متلقاهش و مبعد تلقاه روحك هازو في يدك، <hesitation> و ساعات قال مثال في الخدمه تحطو بجها و تنساه شويا و ترجع ليه و تلقاه، ساعات لازم تصوني عليه.